गुलाबी हमार पसंदीदा रंग है, एह नाते गुलाबी रंग के बारे में सोचते हमार मन एकदम प्रसन्न हो जाला। गुलाबी रंग के कपड़ा हमरे ऊपर बहुत बढ़िया लागेला। हमार अधिकतर कपड़ा और अधिकतर सामान गुलाबी रंग के बा और गुलाबी कपड़ा ते हम जान बूझा के खरिदलो पसंद करिला। गुलाबी रंग खाली एक तरह के नहीं होला। गुलाबी के भी कई प्रकार होला जैसे बेबी गुलाबी, पीच गुलाबी, हल्का गुलाबी और गाढ़ा गुलाबी लेकिन एह सब में से हमार पसंदीदा रंग हल्का गुलाबी बा। ए रंग हम्मे फिरसे अपने बचपन में वापस ले जाला। एही नाते हम गुलाबी रंग से ढेर जुड़ाव महसुस कइ पइला।